Lo guch rdondodekkla bwekw ke maska alat kaye chichogal bakanza malat kayi rguilga matoli guilrama ganramarichirszolo lo xama, nora marlo yo ga zirkanzarama wramakayrerama atinosera adoteguech nrakamanzaꞌa maretiel ramani nitielrama, porni nir erzon nutir ra tobekwꞌrarab axta neguian naꞌ axtana sguet nalima, wlanoraba rnirabala lamaseda rietilrama riraw ramax talodan, retinrama notir, retilramamani nora wla, retilrama chibr, retilrama gonꞌere, kanersien karaba torlodan, chini ranrabalaram raraweꞌ kwe zakzieꞌn ramabazieꞌ rambera masa ramachi bazera doxa manetil maneraurama, atima markenzaga akəlnadam, dam naton anerzoo nora barnira bagueltzə yemaa chilamagə gak buenos chigaklatguch chini rzolor ramrrol malanyag ra, cherabuenni oser cri crindidola badeklamayog dold seraba, sitox noraba nerin gakrabakang makayon gochrnera nolenyag la to dam kan yolan yag woshigalatgə ati piedgakbew notir chilabewꞌ solo gonꞌ nezrogoch, chirni nirabala to beoꞌ kanzaa ato bewꞌ nushika yilma norama yitawro maxkidwen nora maritawrn xpibi buen zara mariyetzi apoyemachira solo goon machino wxeg guixtan'.